صعب أقول إذا الآلات رح تملك مشاعر مثل الإنسان في يوم من الأيام حالياً الآلات تتفاعل بناءاً على البرمجة والتعلم بس ما عندها مشاعر حقيقية المشاعر تتعلق بالوعي والتجارب الإنسانية وهالشيء معقد جداً بعض العلماء يشوفون أنه ممكن تطور التكنولوجيا بحيث تحاكي المشاعر لكن هل رح تكون مثل المشاعر الإنسانية؟ هذا سؤال مفتوح